Eng' kenyishek taman che pwani, ko amache akilkei ochei akopa kapatishet ak kiakiik cho ripe, cheu tuka, ing'okaik, ak kechirek, ko ing' kotom keeititaat kenyishechoe, kokakitau kityo, amache aa- apatis kapsa, apatishee cheng yani ki neng'akes pandek akere kole kanyi choge pandek, che ng'aalde ang'en ale ng'okapang'anchi ale aale nee, aya, ko komasta ap tuka, ko ng'oite akot kenyishe choe, kot kotun atinye tuka chemang'ering, koi koiyo tuka ochei, changen ale ng'aalde, aa kokanai ale poole nee, kepa kora ngokaik, apukani ing'okaik ap konch ochei, ng'oite kenyishek choe, atinye ropishek kap chechang ochei, chenganam kityok apang'anchi ale mache aale ni ak ni ak ni, atinye rapishek komie chemachole ale ng'o alyain sa sa yai kii, atinye rapishek ochei chimaleen alyain.